أول حاجة تهتمي بالفطار ، تجيبي توست أسمر عليه أفوكادو ، تاكلي بيض تاكلي شوفان لو عايزه تشبعي <hesitation> و بعدين تاكلي تفاحة ف نص اليوم مثلا ، ف الغدا تاكلي صدور <hesitation> صدور <hesitation> فراخ ولحمة وكده وتتغذي كويس ، بالليل بقى قضيها زبادي قليل الدسم و هيبقى كل حاجة